Ejaja unzeb nta nna thaar onoo agwe gwe oku unfore ora eja nta ara hoham a hezin hama pap sub ama ayub ara gwa onoo hama nam ora bheven bai unwe obhazi ozinazin ba ado ba ado eze a eze o ero ora bhevəi bara ama anan bheven herabhe ba unzeb nta na nthaar mbanga ibhobhe and a rikop ara ibhobhe ano aara ara ukpom gwa ahura bhang gwe ivon m ora bheven ba hara bhinzeb nta nat ah mbanga Ora bheven ba anum ntar mbangha kasen kaseno eja nta gwo gwen oro maroma ara a'oziza a'ozizia ara bha rukpakpama amaku ara hama sase ava ibo afi bhahi tar ozama ayina sita gwem ayina boroda gwem mona ara ozizia akubho ana bhona oziza benjen bhevi bhevi sara bheji obhazi oso na mbe ase ma ma ono haijani moronyi evana ota otu ma gwo gwa aro ayina re ora eja ja anum nnanyi onor agwenana gwoku un fore